Telescope bai hasing panthorni manwirokno kotor tei klai khe nukjaknai abo lens eba aina bai pohorno tubuwui tei focus khlaiwi mano. Chwrairok hayungrok eba chwrairokni pohor telescope o hap khe lens eba aina pohorno bend khlaiwi pohorno focus o tubuo. Second lens naikolmung khlaijak mangpilino magnify khlaio abo borokni mokolni thani belai kheno gana tei kwrak khe nukjago. Lens eba aina jesa kheno kotor wngnai abo hai kheno pohor kwbang wngwi thango abo bai chwng faint tei hasing panthor ni manwirokno nukwi mano. Telescope rok swngcharni swrwngnairokno chubao abo bai bohrok kwtal chwrairok swngchar tei galaxyrokno nugwi mano. Nugwi tongnai pohorni bagwi optical telescope tei hayungni nukjakya signalrokno nukna bagwi radio telescope tongo.